dómsmálaráðherra breytti í dag reglugerð um útlendinga sem sækja um vernd tími frá umsókn til efnislegrar meðferðar er styttur í málum barna yfirvöld í Venesúela starfræktu dauðasveitir og

andstæðinga forsetans samkvæmt nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna talið er að þúsundir hafi verið skotnar til bana án dóms og laga Vatnajökulsþjóðgarði var bætt á heimsminjaskrá UNESCO í dag og er þriðji staðurinn á Íslandi á listanum stór dagur í náttúruvernd á Íslandi segir umhverfisráðherra Bandaríkjaher gegndi lykilhlutverki í hátíðahöldum í tilefni af þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna í gær öllum að óvörum minntist Trump forseti hvorki á pólitíska andstæðinga sína né komandi forsetakosningar ein mesta

ferðahelgi ársins er runnin upp leið margra liggur á bæjarhátíðir sem haldnar eru víða um land á Vopnafirði var mikill

fjöldi fólks mótmælti í gær brottvísunum barna á flótta vegna þess að áformað hefur verið að

héðan til Grikklands þar sem þau eru með alþjóðlega vernd dómsmálaráðherra stytti í dag málsmeðferðartíma barnafjölskylda um tvo mánuði nú hefur Útlendingastofnun heimild til að taka til efnislegrar

meðferðar umsókn barns sem hefur hlotið vernd í öðru ríki ef meira en tíu mánuðir eru frá því að umsókn barst hérlendum stjórnvöldum séu tafirnar ekki á ábyrgð umsækjanda þau fá fjármagn til að

styttri málsmeðferðartíma vegna þess að tíu til tólf mánuðir

er langur tími það er lengri tími í raun fyrir börn en fullorðna

eru fljótari að skjóta rótum Þórdís Kolbrún segir að hún geti ekki svarað því hvort þetta hafi áhrif á málalyktir afgönsku fjölskyldnanna

við erum að taka kerfið aðeins til endurskoðunar og koma fram með ákveðnar tillögur sem verða að fá að fara sína leið þá á að fá einhvern

til að stýra sérstakri þingmannanefnd um útlendingamál flóttafólk hefur ekki verið sent héðan til Grikklands á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar í nærri áratug annað gildir um fólk sem hefur hlotið alþjóðlega vernd í Grikklandi það fer ekki í gegnum

þar sem er talið óviðunandi nú ert þú í forystu vinstri grænna sem er með mjög skýra

stefnu í þessum málaflokki er verið að framfylgja framfylgja henni stefna okkar byggist á því að við eigum að hafa mannúð að leiðarljósi í móttöku innflytjenda og flóttafólks það er það sama og er leiðarljós

ef við teljum að það sé ekki að ganga sem skyldi þá er mikilvægt að taka það til skoðunar og það er það sem við erum að gera forsætisráðherra segir að alþjóðastofnunum beri ekki saman um aðbúnað þeirra sem eru með alþjóðlega vernd

í Grikklandi nú hefur Rauði krossinn lagt fram sínar áhyggjur

hvernig staðan er í Grikklandi ástæða þess að það hefur verið sent til Grikklands er að

við erum aðilar að

þeirra leiðbeiningum Þórdís Kolbrún hefur óskað eftir fundi með Rauða krossinum vegna þessa en en það er þannig að einstaklingar sem hafa fengið alþjóðlega vernd og eru í

eru í raun í sömu stöðu og grískir ríkisborgarar sem þurfa á félagsaðstoð að halda

það þarf að horfa á það frá því samhengi líka

Hjálmtýsdóttir framkvæmdastjóri Rauða krossins

Rauða krossinum áhyggjur af í Grikklandi sko aðstæður

ekki góðar hreint ekki flóttafólk er á götunni heilbrigðiskerfið ræður ekki við

ástandið er það slæmt

verði illa unnar það verður að hlúa

að börnum og barnafjölskyldum þær koma ekki í veg fyrir að stjórnvöld sendi börn í afar slæmar aðstæður i Grikklandi

Sameinuðu þjóðanna dökk mynd er dregin upp af stöðu mannréttinda í landinu

kynnti sér sjálf ástandið í Venesúela í júní og segir að andstæðingar

Maduros hafi verið pyntaðir og öryggissveitir skotið hátt í sjö þúsund manns til bana síðustu misseri undir því yfirskini að fólkið hafi sýnt mótþróa við handtöku fyrrverandi yfirmaður leyniþjónustunnar segir að forseti fyrirskipi handtökur pólitískra andstæðinga sinna

leiðtoga stjórnarandstöðunnar hefur undanfarin ár unnið náið með Maduro forseta og segir í löngu viðtali við fréttastofuna að hann hafi tekið þátt í

fyrr á þessu ári

er nú í Washington og segist hafa fengið nóg af því að vinna skítverkin fyrir forsetann

hvatti í dag stjórnvöld í Venesúela til að kynna sér efni skýrslunnar og bregðast við en miðað við viðbrögð fulltrúa landsins í ráðinu er

ólíklegt að svo verði

var í dag bætt á heimsminjaskrá Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna UNESCO

er um tólf prósent af flatarmáli Íslands á

á heimsminjaskrá UNESCO eru þeir staðir á jörðinni sem þykja sérstaklega merkilegir í menningarlegu og náttúrufræðilegu tilliti og eru hluti af menningararfi mannkyns ríflega þúsund staðir hafa verið skráðir frá stofnun skrárinnar árið nítján hundruð sjötíu og tvö nær allt svæðið innan Vatnajökulsþjóðgarðs fékk náð fyrir augum UNESCO Jökulsárgljúfur og svæðið umhverfis Ásbyrgi uppfyllir ekki skilyrði og er þess vegna ekki með til að breyta því þarf að friðlýsa alla Jökulsá á Fjöllum þetta er gríðarleg

viðurkenning fyrir náttúru svæðisins stjórnfyrirkomulag þjóðgarðsins og þann rekstur sem

og fyrir náttúru Íslands að tólf prósent af landinu sé núna hluti af heimsminjaskrá menningarmálastofnunnar Sameinuðu þjóðanna er stórafrek og eitthvað sem við getum öll verið stolt af þetta er mjög stór dagur í sögu náttúruverndar og ég vil meina í sögu lýðveldisins Íslands

tveir staðir á Íslandi voru þegar á heimsminjaskránni Þingvellir síðan tvö þúsund og fjögur vegna menningararfleifðar fyrir íslenska þjóð þar sem eitt elsta þjóðþing í heimi var stofnað árið níu hundruð og þrjátíu Surtsey síðan tvö þúsund og átta en hún þykir einstök í jarðfræðilegu tilliti enda hefur umferð fólks um eyjuna verið stýrt síðan

lauk árið nítján hundruð sextíu og sjö UNESCO leit til margra þátta við mat á umsókninni fyrir Vatnajökulsþjóðgarð það er í rauninni verið að horfa á þessa jarðfræðilegu heild það er verið að horfa á áhrif

verið að horfa á heita reitinn undir Íslandi það er verið að horfa á þær fjölbreyttu jarðminjar og jarðmyndanir sem þarna eru ráðherra segir mikil tækifæri felast í þessu fyrir þá sem hafa atvinnu af þjóðgarðinum því að við þekkjum það að þegar

sjáum að eitthvað er á heimsminjaskrá UNESCO þá vitum við að það er til marks um það að það er eitthvað afskaplega merkilegt

á ferðinni og oftar en ekki gerir maður lykkju á leið sína til þess að skoða slíkt allavega er ég þannig Íranar krefjast þess að Bretar skili þegar í stað

sem var kyrrsett skammt frá

embættismaður hótaði í morgun að Íranar myndu hertaka breskt olíuskip á Persaflóa í stað þess íranska því Bretar hefðu engan rétt til þess að taka skipið Hæstiréttur

sem er breskt yfirráðasvæði staðfesti síðdegis rétt stjórnvalda til að halda skipinu í tvær vikur til viðbótar talið er að það hafi flutt hráolíu til olíuhreinsistöðvar í Sýrlandi en stöðin er á lista yfir

stofnanir og fyrirtæki sem Evrópusambandið hefur síðustu mánuði beitt refsiaðgerðum fyrsta helgin í júlí er oft kölluð fyrsta stóra ferðahelgi sumarsins og nokkuð víst að margir verða á faraldsfæti

er við Suðurlandsveg og umferðin er tekin að þyngjast og umferðin er tekin að þyngjast eða hvað

á Suðurlandsveginum örlítið minna á Vesturlandsveginum en við erum vissulega á tánum og erum er umferðin að breytast það er samsetningin þetta er

haldnar eru víða um land á

á Vopnafirði er verið að halda vopnaskak í tuttugasta og sjötta skipti þetta var einu sinni útihátíð um verslunarmannahelgi en er núna hreinræktuð bæjarhátíð með áherslu á að skemmta allri fjölskyldunni við ætlum að fylgjast með

hefði líklega verið betri ef ekki hefði verið fótboltamót á Akureyri á sama tíma nota dekk og spýtur ég held að dekkið sé að detta af og svo og

Palli í kvöld

hverjir eru helst að koma hingað til ykkar það eru mest brottfluttir

þegar vopnaskakið er og hvað stendur svo til að gera um helgina það er

á morgun í Sandvík þar koma fjölskyldur saman og eru að byggja sandkastala þetta er meira skemmtun heldur en keppni svo er heimaleikur hjá meistaraflokki karla einherji á móti augnablik er alltaf rosalega vel mætt á heimaleikina hérna og ég lofa góðri stemmningu svo eftir það er markaðstorg hjá okkur þá er fólk að koma að og heimamenn að selja vörur svo eftir það er öll hverfin sem sameinast borða súpu sem hverfin hafa útbúið og bjóða gestum og gangandi upp á svo endar það

ég veit ekki hvort n eitt mótið

en það breytir ekki því að

fjölmennasta hátíð á landinu um helgina og byrjaði reyndar á miðvikudaginn Sævar þetta er þrítugasta og þriðja árið sem

mótið er haldið og

hér séu um átta þúsund manns já gistingar mat

þetta er bara frábært og allt á sama svæðinu og það verður bullandi fjör allstaðar um helgina

það verður bullandi fjör allstaðar um helgina

voru með óhefðbundnu sniði í Washington í Trump Bandaríkjaforseti minntist ekkert

á forsetaframboð eða pólitíska andstæðinga öllum að óvörum en

Bandaríkjaher í bak og fyrir

var mikil áhersla á stríðstól í Washington í gær sem hefur ekki verið venjan þegar Bandaríkjamenn fagna þjóðhátíðardeginum skriðdrekum var stillt upp á hátíðarsvæðinu við Lincoln minnismerkið og orrustuþotur flugu yfir

fyrir að nýta sér þjóðhátíðardaginn í pólitískum tilgangi og baða sig í sviðsljósinu búist var við að hann myndi halda þrumuræðu eins og hann er vanur og úthúða andstæðingum sínum en annað kom á daginn

í dag með verkinu vill danski listamaðurinn Theresa

gang sólarinnar yfir árið og hefur málað tólf hvítar línur sem tákna hæstu stöðu

á tuttugasta og fyrsta degi hvers mánaðar þegar sólin skín glitra línurnar á veggnum Kópavogsbær bauð vegfarendum sem nutu sólar á upp á pylsur gos og súkkulaði þegar var afhjúpað

segir tvöfalt siðgæði ríkja þegar kemur að fótboltakonum að fagna árangri sínum titilvörn

heldur áfram en hann lenti þó í ógöngum í dag og meinlegur ruglingur varð á nafni einnar stærstu heims í leik í nótt

dómsmálaráðherra breytti í dag reglugerð um útlendinga sem sækja um vernd tími frá umsókn til efnislegrar meðferðar er styttur í málum barna yfirvöld í Venesúela starfræktu dauðasveitir og fangelsuðu og pyntuðu andstæðinga forsetans samkvæmt nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna talið er að þúsundir hafi verið skotnar til bana án dóms og laga Vatnajökulsþjóðgarði var bætt á heimsminjaskrá UNESCO í dag og er þriðji staðurinn

á Íslandi á listanum stór dagur í náttúruvernd á Íslandi segir umhverfisráðherra Bandaríkjaher gegndi lykilhlutverki í hátíðahöldum í tilefni af þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna í gær öllum að óvörum minntist Trump forseti hvorki á pólitíska andstæðinga sína né komandi forsetakosningar ein mesta ferðahelgi ársins er runnin upp leið margra liggur á bæjarhátíðir sem

eru víða um land á Vopnafirði var mikill ærslagangur í dag

þessum fréttatíma er að ljúka næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og vefurinn punktur is er uppfærður allan sólarhringinn njótið helgarinnar og verið þið sæl